Yë pe'etkë je yë tyumbë në ko'o najtyë nabet nakat'sayn tyam bi'i po'oxpë dun tyak je'e jedun nabet nakat'sëp majatyë je'e puxkë dun të kyay të kyën, je'e jedun pabetëp odyëkam, dun dun pabetëp, pabëtë a'axta nëkxë dun myaj pësëm jaxëkyë o pë kaj tyam je'e tabam je'e ujt's ay tyjatyë je' wi'inkaw, wi'inpëkëyb je'e jedun wynbetmukëp wynpëjmukëp, je'e yë dun nyatum, kap dun tëm ti'i tëm tyun.